Kwàn mwa rit ko mwa lep ke kɨ mwa ner kɨ siyasa sosey. A kuni, ɓe tunani fa, kɨ mbì cɨn-cɨn fa mwa nyi mɨ gò kun-kun. Mbì leng-lèng fa mwa nyɨ kɨ cɨn amfani ɓul. Mpi ye yɨlɨ la e aha tē bi ye go kun-kun kɨ ɗar kɨ ni, gyem kɨ ni ka, ko kɨ rot ɓe yè zhwal. Mpì ɗa ɗak-a ɓe go kwan-kwan mwa kɨ shawra kò ko mwa pɨn mpi yedda ko mù yè yɨl funu nyɨ gyɨ. Ɗang kaɗang mwa yɨt jep mwa gakɨ, ɓe rawang kai, kɨ le mwa ko mwa po cɨn kɨ bi ye dɨm rù ka mwa. Jem mwa mwa man, pak kɨ mwa mwa mwā la màt mwa ka. So, mwa man tong kɨ yɨl sòsey ka. Ko mwa cɨn bi mwa ɓe mwa cɨn bi mwa ka yiar ye dey-dey ka. Mpì ɗa ɗak-a ɓe go ye kɨ kɨt gurmɨ, ko ye kɨ malake kɨ en kɨni, ko nyɨ po cɨn kɨ bi komeye kɨ kɨ kɨ, kɨ mbì ni kɨ coyit mwa ɗo go kun-kunɨ. Ɗang gyemi, tunani kɨni kɨ rù a ka. Mpì ɗa ɗak-a ɓe siyasa ɓe ye rit kɨni, ɓe go kwan-kwan mwa ɗo mwa yak sar njèp mwa. Ɗang ka lōlok nyi, ɓe jep mwa pò lɨ kɨnɨ tè mwà yɨt pi mwa ko mwa cɨn siyasa. Ɗang kaɗang go kwan-kwan mwa gyɨ ko mwa yē sar mwa, ner kɨ tunani mwa, ko mwa pi shawra mwa mwā ka, ɓe dole ko mwa cɨn yɨ̀ar komeye, mwa cɨn bi ye kɨ rit ka mwa dung-dung. Mpì ye ner kɨ mwen kɨ mwa ɓe mwa ɓe mwa cɨn bi ye go kun-kun kɨ cɨn ka. Ɓe wokɨ la e teni go kun-kun nyi ɗò kɨ yè wokɨ. Mwa cam pɨn kɨ ngò ngò pòkin ngyèm dit ka. Mpi me? Mpì ye tunani kɨ mwa kɨ ru kò ko mwa malake, ko mwa pan <hesitation> gurm mwa ka. Mpì ɗa ɗak-a ɓe ngana ni teni rit kɨni ɓe <hesitation> go kwan-kwan mwā, mwa ɓe mwa yē siyasa, mwa ɓe mwa sit ner kɨ siyasa ko mwà pɨn yiar rit njèp mwa. Gyem kɨ ɗom kauce ɓe mwa lɨ te, a bē kwang nyɨ. A cɨn kò nyì ɓe rit ɓul, a cɨn ko nyi ɓe rit ɓul. Mpì ye bi ye bi mwa ni, ɓe gyem dit kɨ ni ka. Mwa tòng, mwà man bi mwa shɨkēt-shɨkēt. Bi ye nasara mwa nang tē espiriyence, wàto bi nè gha ni dòk kɨ faru ɓe go kun-kun kɨ lɨ ngha teni gha be gyi, nɨ gha pi ɗa shang met ɗɨ ka. Ɗang gha gyem gha yal gakɨ ɓe daker ko gha man kèn en a ɗa mwa. Mpì ɗa ɗak-a ɓe ngan ni, Ɓe nga ni rit kɨnɨ ɓe go kwan-kwan mwa, ɓe ya kamata ko mwa lep ke kɨ mwa ner kɨ siyasa, ko mwa tap lep kɨ bi dòn mwà màn nti mwa. Ko mwa pɨn shawra nlèp mwa ɓang. Ko mwà yè mwa ner kɨ mwen ner kɨ mwen. <hesitation> mwa kɨ kurciya ko mwa cɨn shitcɨn nyet, ɗang mbì leng-èng kɨ mwa kɨ rit ko mɨ go kun-kun kone ye kɨ ɗaɗe ner kɨ tong kɨ rayuwa nɗin yɨl ka. Man bi ye rit ɓul, kɨ bi ye ritka ɓul. Mpì ye nyi kɨ tong ka yɨl kɨ daɗe lok ɓul. Mpì ɗa ɗak-a ɓe shawra fana tè go kwan-kwan mwa, ya kamata ko mwa te ner kɨ siyasa sosey, mantang mwa yit pi kɨni nkèp mwa gak kat. Mwa tong ko mwa yē sar njep mwa ɓe kɨ cɨn amfani mpì pokin ɓul ɗel kò ko mwa yɨt njep mwa gak ɓe nga ni rit ɓul. <noise>